To duuɓu ujunere gootel Si'i, jahayɗo mo ɗum wi’ata Wikine Explorers mo darni galluure arandeere to Alance, Aksumideyus, Niw toon to Niw, Fondland.